Hany tsotra tena tiak- hany tsotra tena tiako aloha manahaky any balahazo, bele, tsako. La i koa voamaina manahaky any hoe <noise> lojy, tsaramaso, kabaro. Sady mora zany viliny no mahasoa azy iny.